تصور کٔرِو، اگر کانٛہہ عجیٖب چِٹھۍ سٲنِس دروازس پیٚٹھ واتہِ۔ یَتھ چِٹھہِ منٛز چُھ یہِ لیٚکھنہٕ آمُت زِ بہٕ چُھس عارف، ژٕ چُھ، مےٚ چھےٚ پۄنٛسہٕ ضروٗرت تہٕ مےٚ چھِ واریاہ مسلہٕ۔ گۄڈٕ کَرٕ بہٕ عارف سُنٛد پتہ ؤچھِتھ تہٕ پرژھان زِ یہِ چِٹھہِ چھا پٔزۍ پٲٹھۍ عارف سُنٛد یا نہٕ۔